Dirawima <hesitation> masataho taho kaina dirawiren, menuruta ndai madani, setaho taho dirawire, <hesitation> waraku dua mbua tolu mbua ditio siani caha tiona. manomor icana auku ruan, de nomor icade nggahim dirawi akeke nantauja one ato wati ede. Fiki wau ma pertama ma nomor satu ma nomor yang icande ede, dirawi nahuke nantau one ato wati, au maksudnare, maksudna nantau one diru'u ba ndaiku, syukur syukur di uru'u ba dou, edempa hanunire nomor ica ren, monor palinga pentiren. Alum jangan, ain sampe dikarawim edere diwara one rau ru'u ndaimre, au walipu ru'u dou, ru'u dou dalam artiana ru'u dou mamboto sama mori laomsi maksudnare. <hesitation> misal au dirawi nggomi, de hade dou kana lucure, di ru'u ndai juga wati tahona ru'u dou au walipa, na edesi edesi maksud nahure mapentire ede. Wara onen, onende di ru'u ba ndai ditaho kai bandai maksudnareni, syukur syukur di ru'u ba dou. Ru'u ba keluargamu, ru'u cina ra angimuke, niki kamporeni ede ma utama cina. De maka duana tiloata kampukiri karawi maloaja rejeki mori bune doudeni artinare ru'u ngahara nonore cina, mantau jara one diru'u ngahara nonomu. Klo makande manomor satu momor sanggini edere, laina dalam, laina hanusiare laina ngahara nono laina ru'u ba mori tapi sosial <hesitation> masyaraka, <hesitation> (tetang hanu rauni cinara angi raure ru'u edere. Na ede deisi duap ma- ma palinga utamare, de ma selain ede kontu ba ede, dipenti ditiop ndai, masala karawike ederu tahor ihana, podani karawike loa dingaha, dingupa kai ngaha loa ngupa kai nono, wara di ru'u ndaim misalkan, pala taho ngak na iha ngak, ede rausi na penti rau cea. Misal, au rawi de nahuke kalanda douke, kana ihake ato nahu kalanda lakoku, di aukai dingaha dou lako. menuruta ra imbim ndaike nilai nilai ma tahore, ti ipi taho edesi. Artina dirawi re, ula wali keni <hesitation> loasi di kaporo nunture, kaporopa nuntuke, dirawi mataho setaho taho kai menurut ndaiku, sabua ederu mantau one di ru'u bandai lao badou, dou mandiha, cinara angi iwara labo, lenga iwa. Makaduana, ederu dirawide loajasi ndadi loadi ngupa kae ngahara nono enger, dikamori kai weki keni syukur syukur loa kamori dou makalai, keluarga cinara angi. De sakontumu ede madaloa di nefare dirawike, ncihira ato ncara, nancara si de mboto mboto kangapu loasi tere wau nancihisi de syukurni edeni karawi ma taho ra, menurut ndaiku.